Dzigbɔ̃ɖi le anyigbã dzia, edzra na nu ɖo, ne mìa to nyateƒe ne gbɔ̃ dzi ɖia, edzrana nu ɖo, enyo na nusianu le anyigbã dzi. Ne nyasianya ci ne va gbɔ̃dziɖi na nɔ nua kpɔm, ne tɔwowo gba le tukaɖa wɔm tsã wo ya gbɔ̃ dzi ɖi na nɔ nua kpɔm kaka kpoa, nyuitɔa ya va tsĩ le eme axɔ va dzra ɖokuiwo ɖo. Vɔ ne ebe ya tsɔ dzitsitsi ne enua, oun oun ma kplɔ ɖokuiwò axa yi ɖe eŋkɔ o. Kpoa mìa gblɔ be dzigbɔ̃ɖia edzrana nu ɖo, etsuna aƒegã, wɔna nu gãwo le ame be agbe me looo.. Dzigbɔ̃ɖi gble ne me ne le anyigbã dzi megbɔna dziɖi o, ye dzona dze nu me kpo wɔna, egblena nu le ameŋti, me kplɔ na ame yina ŋkɔ o. Ya he nu agble le ŋtiwo sugbɔ, voa ya va trɔ nɔ gbɔgblɔm be, ameya ye wɔ nuya ku ye ameya ye wɔ nuya ku ye voa shi gbe mea, wò ŋtɔ dzi yi ne me gbɔ̃ ɖi oa, ye he nu ma tɔŋgbi xe va gble nu le ŋtiwò mgba gblɔ bena ameɖekpe wɔ ku ye o. Vɔa mì gblɔna be ame ye trɔ wɔ ku mi, vɔa wo ŋtɔ be dzigbɔ̃ɖia mexɔe oa, ye he nu gble le ŋtiwò loo